So a wanndai habaaruuji CV maa, a fuddirai e innde ma, lammbaji maa, ko bawwɗa, ɗonto kuuwaata, e ko ngiɗɗa.